Wllahi zemeng giddaam langy imenkan abak langimu, abak langinan damu, abak lakinan dakukan ademri mally fa abak lakin wieda asaran gujisa. Lakini giddam lakin <hesitation> alwahid_adem taa din ga Quran ga, iman ga, nour niga awinnanga firgi. Lakin abaka weaka menymu.